ɔ̀kùɛ̀yɛ bèe ni àkpàtà ábua, be ni yila ábua kà kɔkɔ kɔ iku wèe màa ké nyowɛ ɛ́ɖì kàá nè. ùŋò màa nàáa nì kpàtà ákà kayi ù ɖi ni èé ke íkle màaké úni mla kɔ, ún éènìkàtù kpàá, à nàá ni kpàtà úni ka àá kpàtà wuléè ú nàá ne keɖe keɖe keɖe úni ɛɖí ówó ba zã kɔ ɔ̀kùɛ̀yɛ. úni sú ɔ̀kùɛ̀yɛ, bàa kɔkɔ kɔ ùŋonì nìɖìkà aánɛ ùŋonì i ìɖi kpóŋúú, kɔ àwù inyoa nì màa ówó bòo nyo plémú kɔ kà kpòŋù. úni ɖí ɔ̀kùɛ̀yɛ nìkeanì màa ú ne kè. ɔ̀kùɛ̀yɛ màa ɔmi fínɛ ukleklenì ɖí bubutu ɔ̀kùɛ̀yɛ màa be nì ono ni flo, ono nì ìbliìbo blɛ́ɛ bubogbà ni flo. Kíni ɛɖí ɔmi zrá fínɛ̀ úni ɖí ɔ̀kùɛ̀yɛ. Kása <hesitation> bɔtɔflòo àni màa bú na tu anà màa ɖí kele búá ɖí mɔ̃ɔ̃ savɔ̃ɔ̃ kele búá ɖí prémíè búni míìlɛ lèe búni ŋùàlã búá úni ɖí ɔ̀kùɛ̀yɛ búá màa ɔmi fínɛ <hesitation> bìà bù no kpí nàáá mi klà únáa ta <hesitation> kele ɖi mèéɖí sóòp kele ɖí àmámàá. kíni búá ɖi ɔmi fínɛ ɔ̀kùɛ̀yɛ lɔ kile búá ɖí ànàmúùs, kele búá ɖi fàníkò <hesitation> mèédi sòóp <hesitation> bú ni búá <hesitation> màa kele búá ɖí òmóo. <hesitation>